So wi'ama joni bellijo an tawaɗo leyɗe yasi wara nan an ɗo e, wara nan an sumfo. Sai mi yi'anmo toggoje makko ɗen sai o wartira hore makko ira no toggoje ɓiɓɓe leydi ɗo, musamman toggoje amin minon fulɓe. Odarta toggore mun anun dancikire, e malfare, e sauru, e addahi. to wari ɗo fu habo ɗun toggoɗum ngam o nanda e himɓe din, to wiyama fu anndite ɗo, to fulɓe o wari kama fulako o wondani.